کورل ریف چِھ متنوع ماحولیاتی نظامس مدد کرنس قٲبل، آب فلٹر کرنس تہٕ آکسیجن بناونس قٲبل آسان ییلہٕ تمن سہارٕ دینہٕ خاطرٕ صاف، صاف تہٕ ٹھنڈٕ آب آسہٕ۔